Ноябр барои ман бо сардии бештар, рӯзи кӯтоҳ ва рӯҳияи ором ва хомӯш алоқаманд аст. Ин моҳ гӯё <hesitation> омодагӣ ба зимистон ва фасли хобист. Вақте ки табиат ором мешавад ва одамон бештар ба даруни хонаҳояшон рӯй меоранд. Вақте ки ман дар бораи ноябр фикр мекунам, пеш аз ҳама ба ёдам ҳавои сард, барфи нахӯрда, рехтани баргҳои хушк ва бӯи маъмулии хонаи гарм ва чой меояд.